Wor kenya inama goga guratii inama barre wot dufee duran gaf aboti duran ka laftin hinjir lafti diqeyoa garigarin wot duf ina dibi many kas dufee dib laf kas dufee inama kunne dib ete oreatua inama gudio oreatua kabdii inama ishiane sagale riga nyati ak amtan boeshe rigafaa.